والله نوع الوظيفة <hesitation> التدريس، أنا أشتغل في مجال التدريس بصراحة أحب وظيفتى كثير لأنها فيها تفاعل مباشر مع الطلاب، وفيها تغيير من حيا-لحياتهم، أحسها رسالة أكثر من مجرد وظيفة، وكل يوم فيها تحدى جديد بطريجتى وتعاملى مع الطلاب، الصراحة شوى صعبة بس أحبها و أحب إنى أكون معاهم.